<noise> Biby farany malady fahitako anazy a, de kangorou, leomparda, aomby manga, io de nefa mandià dia karaha raha mihazakazaka farany mafy se izy ndraika mirila mihazakazaka; de misy ndraika koa hoe miadana fandianana dia agnatin'izany a: dinta, akora, olitra, io de ohatra sy mihesika amin'ny plasiny se nefa mikisaka mi izy ndraika koa toro fotoànany.